<noise> <hesitation> uwora uncak aroonjá mëmbuk nampaţ bunjáku ţasan katani. Mënţas pëntani amësinjar <hesitation> uncëţ wun kabí bambëna nampaţ. Kakayán mëlincëna nël bëlenj bayincërin ţí umetari bul bí kënjeej bun ŋíitan nampaţ. Tee nëkëmáa nëŋooy ribëfeeţu kënţíisi impíinţan dí bënkáab, ubasan joonu kampíinţanan bañaan. Ngënaţee ngëlëp kampíinţ bëliyëng ţí kañan bëliyëng tú ná inbankáaţ ubasan. Uwora uwí bañaan këbëwín kaŋal kënjá <hesitation> bí sadio pëbí dí mariama <hesitation> bíñasu <hesitation> alaj bërëm mun píinţëna pajas. Má bunkum bí ramata melamine bí sunkar bankusa ubasan, uwël uwí bañaan píinţana wun bëkël. Iŋi ilëtani yunk iyël wí këpeewun pëfíir pasëk kooko kaníib ţí ulefu. Á ká ndengës kun ajá kuruka keenţíj dí nalët këjá kël dukësi. <hesitation>